Ave, pos Suíça pa megu sonin recordanças güenas i no tan güenas. En Suíça deprendí a esquial i essu es cosa mu güena i que tóus deviamus de preval. Peru tamién me tocó de lleval perras negras pallí i no eran pa mí peru no me queó más remediu assinque alo menus la mi concencia está tranquila peru tol hotrileu essi, bu, no me quieru ni recordal del aginaeru cruzandu la raya.